Ny loko manga maizina dia amiko an manambara zavatra <hesitation> efa efa matotra, na efa hifarana. Toy ny alina izany. Izany hoe efa efa efa l- tafalatsaka lalina ao anatin'ny zavatra iray an, dia izay no hanambaràna loko manga maizina. Dia ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany an, rehefa mahita loko manga maizina aho an, dia ny fianarana satria matetika <hesitation> ny tenue any am-pianarana izany an, ny akanjo any am-pianarana rehefa ilay voalohan'ny volana iny an, dia lobaka fotsy sy ambany manga maizina.